tɔɔ ɛndɛ masi ɛndɛ masi <hesitation> celebriting o birth day ma a mar ma o num ugwɛiva nu gɔɔra mɛfɛi kɔɔpnu jyɛ then o <hesitation> dubu na dɛri gɔɔra na ava onum jayi sa mar ema kɔɔ tɔɔ muda mu su yanɛ ɛdan onupɔɔ sukubo shɔɔ mani posting in facebook masin ki podting in facebook mani takɛ anɛt bɛ dai kɛ ai onuma sa kpashɛ sa mar ma kɛnɛ ɛlɛnɛ so mu ya anɛɛ a zɛi celebrating ma avɛ happy birth da happy birth day tɛkama vɛ i wish you long life i wish you more money in your bank ka tɛkama nɔɔ kɔɔ dai amasi kima,

To muya ama saka tɛi dɛ <hesitation> emɛ jɛ wato mɛfɛ okɔɔp nu ugyi bi ku kɔkɔri biki gyɔɔ kpashɛ <hesitation> kpɔɔ obirthday ama ochɛma okɛni owɛ okɔɔ nu gyi mɛfɛ tatɛi bisi gan nɛi tɔɔ masin gyisɛ ma e gwɛisɛ oliga kɔkɔɔ ma makpa ni bi gɛ ozɛmɛlink bi jɛ kpashɛ bijɛ <hesitation> bi jɛ gwɛi sɛni aga jɛ sa gya ama ma gwɛsɛni <hesitation> ogive ma kpasɛni okwaut ma gwɛsɛni kɔɔ gown kɔ ma gwɛi oliga dɛ sa kpa in yaye zamani nɔɔ ma gwɛsɛ atakalam ma gwɛsɛi egyankɛi ma makpani mɛi embashima bi jɛ wusha bi siki wusha nbi bada jank nabi egɔɔ odadi indam bi si kpa kɔɔ,